Tiisi wala si'a ti mam wan nyaŋɛ yi de la; tã'ama, gɛa, duurɔ, sinsibi, mɔnkɔ, nanɔberega, mu'una <hesitation> nãara, <hesitation> duurɔ ,tu'urɔ <hesitation> sinsobera, kinkagera sinsibi.